ہیج ہاگ اور پورکیپائن بولے تو کانٹے والا بڑا چوہا جیسا رہتا، جو ہیج ہاگ رہتا۔ اور پورکیپائن بولے تو ساہی بھی بولتے اسے۔ انھوں اپنے آپ کو کیسا بچا لیتے بولے تو، انھوں کیا کرتے، اپنے جو کانٹے رہتے نا، بڑے بڑے بہت دھار والے کانٹے رہتے۔ تو کائیں کوں انھوں پکڑنے کو دیکھے نیتو کھا لینے کو دیکھے دوسرا جانور، تو انھوں اپنے آپ کو بچا لیتے۔ جو پورکیپائن رہتا، تو اس کے کانٹے بہت ہلکے سے اس کے اوپر لگے سو رہتے، تو کائیں بھی پاس میں آئے تو وہ ان کو لگ جاتے اور پورکیپائن سے الگ ہو جاتے۔ لیکن ہیج ہاگ جو رہتا، تو اس کا ویسا نہیں رہتا؛ اس کے کانٹے بہت گھٹ رہتے، نکلتے نئیں۔ لیکن انھیں کیسا خود کو بچا لیتا بولے تو، انھیں ایک گول والے آکار میں خود کو بدل لیتا۔ اور اس کے جو کانٹے رہتے گھٹ رہتے، تو دوسرا جانور جب ہاتھ لگاتا تو اسے لگ جاتے۔ اور دوسری بات، تو دونوں جانور جور سے آواز کرک اپنی پونچھ مونچھ ہلاتے، جس کے وجہ سے جو بڑے بڑے جانور رہتے وہ ڈر بھی سکتے، اور ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے سوچیں گے۔ تو ایسا بول کو انھوں خود کو بچا لیتے دونوں جانور۔